الشي الي اعرفه عن ثقافة أمريكا انه الاجازة ال- إجازة عطلة نهاية الأسبوع عندهم تكون يوم الاحد على عكس ثقافتي الي تكون العطلة فيها يوم الجمعة